<hesitation> iso muvulamu vwanje, ndevulwa mulitala iye evunyole. Nikhula muitala lye evunyole. Ne khwali nedne ovulamu ovutinyu. Lwo khuranga mama wanje yakho, yalikhwivula avakhana munane na niyevula asasiania vaviri. Na amatukhu kenako kavalwanga ombu omukhana sasoma tawe. Omukhana achie nomba vayire, aah achie khulera ching’ombe nende, khandi yevule avana, khwali nende ovutinyo muluveka iwo ovusomi. Khwa kwa mfano ise, ndali khuvira amarevo, ninja evusakari secondary, ninja khuerwa <hesitation> barua ebarua ila sindalama njililile nenge masomo tawe. Ndakatishila khunjila sikra mbu valole omusiani wali niyananda ave nanyola okhuchilila ise si sikale njikhale. Vamala vayila omusiani emusire highschool nasye nivandekha. Lyo ovuchenya ndamala nefwana singa maid namba omukhali we sikhana munyumba mwefwe nise walingi sasa. Mbolwa mbu esaa yakhola yenyu arula khusikulu, oche olere amatsi musitawa oohe otekhe syakhulya yotse naliakho. Ma ovulamu uwanje, vwali ovulamu ovura yanjisia tawe. Eluveka ooh, ovusomi uwanje ovutututu vwa ndali khunyola khwo, <hesitation> ndali nende omunyakhani mukali, kwo khuvurra uniform vulayi tawe. Ndali nende uniform sana nala, ndachendanga hasi ovirenje nenzya khusukulu sindali nende silaro musilenje tawe. Na muyako kosi nyasaye siyali khundekha ta, aah lwa vamala vandakha vemesya mwana wefwe unonda natsia musire highchool aah singa mbwondasikala olwo mutii munyumba, ndamala niimbola mumwoyo kwanje mbu. Nyasaye ombengokho mbu avana vandinyola vave avanyala akhusoma vavire we ise ndakhoole muvosome uwanje. Ma kavakosi ka ndali khuvala. Ne eluveka vwe uniform ndamala ninyala. <hesitation> Avatetesi nomba vo khumbavuna, vokhumbavina valangwanga, a mivra group okhulura kima mission, ne na avasungu avarulanga america vechra mlira lya church of god. Na ii, kakiranga mbu khunyola syakhula syakhula sino, kwalingi muchere nende amafura kama <hesitation> ka gallan ava kali mikopo cha matepe. Sasa kalingi mbu lwo khuchire khwesanya kima, khuirre vindu vino nokhukalukha navyo muchingo vikhukhonyo sanana khwaerwanga litukho, aembi litukho lya december ni lyenya khuola, khandi oole avundu ohevwe kata omulingoti, yole avundu, urumwe khuchirani och <hesitation> vapime, vakupime inguvo ye isukulu. Niko akkira oluveka iwe isukule uniform nifuankho matsami n <hesitation> nikakhola mbu, mwami nisaya mumbulamu uwanje mbu mwami nyasaye kha akhonye kave singana vwo vulariro vuvwo vwenya necha ndi nende ovuna mbu ndakhasomere. Sanasana ndava nende ovusonia, sasa kamala kafunza mbu evillage esi yamala nefwana ombu sasa avakhana khusoma sikhuli nende maana tawe. Lakini ndalanga, ndalanga khusaa yino avevuli vamala vekasa okhusomia avana vakhama niva vulano avali khuma, khuvulamu ovlihe ikulu. Niva vulana vali muchinyumba echili, oha maana. Kho embolanga avevuli, varara amasomo ka avana vakhana hasi tawe, vakingulo vana vakhana ikulu vasome sikra khumanyire mbu omwana mukhana na asomere avechanga osomisie lihanga iyosi kwa jumla.